أول ذكرى لي في مرحلة الطفولة هى عندما كنت في الحديقة مع عائلتي، أذكر أنني كنت ألعب تحت الشمس، و-أرك-أركض حول الألعاب ،شعرت بالسعادة الكبيرة عندما أهداني والدي بالونًا ملونًا، كانت تلك اللحظة مليئة بالفرح والبراءة، وأشعر أنني كنت محاطًا بالحب والإهتمام ،حتى الآن تظل تلك اللحظة عالقة في ذهني.